Ngëyët, ngëmpí mee aja ngëeyënkërin ñaaní ninkaantopacír ngël náayafangël. Uyët káayinkërinun iñaan nikáayafan uwël. Owuŋin këëraanël ţiweeiţi pëëntopacir uwël, pëentopacir uwël ţiná bandeelánul, <hesitation> pëëdáanáwul, umáak ke- këëcúukan uwël, ţul ţii ngëyët uyinkëráanun pëñal iñaani kaamtopaciri uwul <hesitation> ngëmpí káak cíir unk. Á uyët nak, mampurësir pëjá uyët ayëlan káaŋal ajúngëwul mëencí mëënteen bafúle baloŋ bëcí bëejábú maandar bëëkëëma búcí përesëk pëfamiliyarisë náangëcáam bëkël. <hesitation> uyët ayëlan pëŋalëlar náanjúngëwul, náanjúngëwul uyët uyët ná umpí ayëlan pëëŋal náanjúngëwul. Ŋal iñaan náamëënţ cíináaţun uteba këëte pëñalël unaţ oyuran këyuránëlek unaţ. Angëyët ngëloŋ cí ajá uwím báacimba malëtëretër ajúngul bacimbá kanoran anjungëwul këëwin umaŋ, këëwin utuk pëëbaamb káanátá ngëwël.